<noise> rajawxiik <hesitation> qach'aj qaq'ab' ee qatij qawaay xaqara' qajwa'ljek <hesitation> wa xajb'eek pi li b'anb'al tz'iil wuxu' e xaqachap puwaq rajawxiik qach'aj li qaq'ab' xaqara' el qatij qawaj, qajmajtaj che ritijiik qawaay rajawxiik qaqeta'maj che xu't qamin qaq'ab' pil ya' rajawxiik qakoj xib'on qatun qaq'ab' e riliik qapaq'pa' qaq'ab' ela' qab'an chiran kela' riliik tek'ara' kojtaj li xib'on paqq'ab' qakoj chek chi riij qaq'ab' xa'l taq qaq'ab' chixe' qixk'yaq, che'el k'o wii' wii' taq qaq'ab' xaqara' rajawxiik qaqeta'maj che jun ch'ajb'al q'ab' xu't li qaq'ab' rajawxiik kapanaq qol taq qaq'ab' che'el k'o wii' li qach'o'k ela' rajawxiik qaqeta'maj xaqara' <hesitation> ka'yak wuxu' axya' qakoj li xib'on qas otz qab'an chiran rajawxiik qaqil che qas qatzijtzij saq chek li xib'on ke'elk tek'ara' laaq' qasu' li qaq'ab' xu' chan rajawxiik xa' <hesitation> qakoj li q'ab' xa' keka'y pi qaj xa' kela' ke'l ritikeel li ya' wuxu' xa' qachiycha' riliik qab'aj <hesitation> alnaq qaqaj jun chetaq kela' qab'an cha qaq'ab' re kichaqaj ritikeel rajawxiikt jun atz'yaq wa k'otaj wa k'olek rajawxiik kilek che qs qatzijtzij saq, rimal e ch'ajtaj qaq'ab' wa tz'iil li atz'yaq xa' qakoj chek rikiy yab'iil chiriij.